ऑस्ट्रेलिये गी संस्कृति ची व विविधता और खुलापन दर्शित करदी यखे जू लोककथा और कला जेमा आदिवासी कला वेगी उ महत्वपूर्ण स्थान राखदा खेल म क्रिकेट और रग्बी लोगूँ ग जीवन म एहेम छीन और जू ऑस्ट्रेलियाई भोजन ची वेमा समुद्री खाणों और बार्बिक्यू ग विशेष स्थान छीन।